لا طبعا الطيران الطيران حلو وتطيغ بالمكان اللي تغيدو وتغوح بالمكان اللي تفضلو انته بلحظات وتغوح وتجي تختفي وتظهر ما حلوي الطيران احلى تشوف مناظر من فوق من الاعلى مناظر حلوي مناظر يعني كلش شي حلو ما مثل الاختفاء يعني اختفيت طلعت بغيغ مكان ما كلش شفت اجواء